Akos ep piu, ap dit pori, ep mani ep minsik dit pori ap di aslangi ona sir o a ban o dit aslangi kanak i lom ming adinga ting. Monsana u ep barasan urusa bel u nap ol akasi o bel tasimon i ep lon ning a dinga ting. I gat sen ep kambang, ep kambang, ep kambang kon inan katingau. Kon amandari ep ngas kon inan kon i ding ep lom i rak- yes ting lo rumai, dit atete ting lo rumai, ep lom. Ting lo rumai ningan dit dit assang ep. sar tinggalich o dit tol ep patrol box, epmani ep suan gargar, ep sa malo, dit parai onlon. Okay dit parai lon i ding ep lom ap dit parai tingau ap an ding ep lom ap dit parai tingau ap an ding gau. Ep taim na dit ki raksu i ding ep misik ning kon ep wol. Ep and, igat itol kamatan and, ga dit rere atete kaon. Mungmaangin ep and na dit rere shang bobolos suri ep nagasa, ep nagasa. Ep nagasa larep taim na ep. epsi tarai on dat dit mat, ap dit shang sur ep simen. Dat ki shang sur ep simen. Ep tarai dit el gosgos, kam gurardit el gosgos o ep algasa lamtin sen, e madim talang an ban, ep tubuan aro? Dat awarai ep tubuan. I din ep taim niug, ep tawai dit el o ep lom dekel tur pas ep apaksau i. Tur pas ep adirim ep lom lari ding ep taim ning dat kel tur pas ep lom. Lari ding ep taimi ning dat kel tur pas ep tabar ep tarai lou boroi, ma uring and e tete diat bel dit rere lou boroi, ma dit send it rere tabar boroi taim na di and sur ep ad ep nagasa dat kel tur pas ep tabar boroi. Tare el tol ep yahrat o, dat shang sa kai boroi. Imosa a unatari rop ning, ep mangis rop ning, ep mangmung on dat ep ilan, dat warai ep clan chief arch? Ep kamnael, e mading na el tol ep yalrat, dat el shang. Ep shang ning ep shang ma an kai boroi ining dat rop naosa dat kel tabar boroi, uring arine tete diat. Tarer irop sama arin, i ning to kamatan shang ning irop sama arin i ning to ariche e tata diat gau, i ding ep laien tara, ep generisen. Na ana ep tian dat ki warai dat el shang, dat shang, tare isa ep bproi ep dat ki lou baranangan. me tete diat na uring belal, bel. bel diat shang na di loua boroi o diat shang na di loua boroi o diat loua baranangan, belhat dit sen dit shang Iru ru balan, iru ru yahrat nign, kon tabar sa kai boroi, tabar boroi i an, ian ap na a tol in, io ep las in ep yahrat, to barim ma ining. Diat ki malngai ma to barim, barim pas, barim konokone, singapu o ep tapiok. Dat ki malngai, dat ki shang. Dat ki tol barim ma. Dat ki tasimon tar, dep kamnawol. ep wol ning ki tasin tana on nak. I da ep yahrut na oni da a kalang na ep ngasa kel tapgar ma on. Io dat wol, dat mari sen i rak sen lar ning. Ep taim na dt ki, i ep kamnawol ki tur pasi, i tol ep yahrut sen on ep pit kalang, suan sar i suki suan gargar itur pas ep parai kiom i ting lon ep lom anun. Lo'm ning, ki rere inan, i sen i tasimon, as na el mat, kel apatrai i onep baran ning. So elis el wil el antar Isa ep lo'm ning el peke goi i ep wol ning. Api ep minsik sen alo na el kep pasi on i ep wd ning, onep harnangan. Ningan kai fangkereng dit ki arnangan on ep matantip, suan gargar, a pit kalang, ep sa malo dit arnangan on, ap i kel an el parai igat sen ep taim el maki sur el an el paparai an lon ep lom. Parai tari tingau lo ep lom ap aningau. So ida ep lom onep keskes tingan lakman. Traditional bank, dat warai aro, tingan lakman. <hesitation> Bel ep lom ting onep buibui lamtin. Na ona kal pare kating onep lom onep buibui lamtin, ting on ep ta on o epsity, dat arere ap dat ki parai. <noise> I gat iding ep lom. Ting lon rumai sen alo o <noise> data arere. <noise> Paparai ting lon ep bank o, ma ting sen alo lon rumai, paparai tinglan ep patrol box o lon ep kabat o dat parai ep pit kalang. Ep suan gargar apep matan tip dat rere asangi sa tin lon rumal. Dat asangi, ningan taim dat parai kon mermer ep rumai. Ma seim taim ep minsik anun dat i ning. So ting on ep bank na ep lamtin in, ting onep taon. A nosoi i, momol i wakak, ep pit kalang anun dat i dat parai tingau. Ep taim na dat rak alo sat el los pasi, ep mamaran kabah kol, ep mamaran pakan lak ah kol. Atori, dat el parai kaitnga sup, del kabah usalo. Ol nuktat i sa, u sen u parai tari ep mani ning, u wuwur ap di lon u ap di parai i ep pitkalang ning tungau. Ap bel i wakak kol na i ding ep toltol ning de tol i alo on dat. Pitkalang anumi sen, ap de kel kakabah kol u salo. Bel dat rak dat el parai ep mani ting lon ep bank, dat el parai sa ting lo rumai. Ep sah, ep eksiden o ep baran lar ning na, lai yapyap, i an sa api los pasi. Bel i ator ta dit pepea o pakan laka, belal. <hesitation> Ma ting lon ep bank on ep buibui lamtin, ep minat o <hesitation> tok baran na ol rak ol ai ydyap sur ol toloi a mani, el teikim taim sen, ol ator sen ta dit pepa. Ol fil a fom, ol iran tur onep laen <noise> to kamatan baran larning a nosoi i apihat wek lik lak- kari dat. <hesitation> Dat warai a ninga i wakak, dat ki warai, an murin el is ep hawa o minits ap dat ki ekses. Ma ting lo rumai, belal, bel init sur ol ator tok pepa, tur onep laen o belal. U sen u nosalr i, u sen u kepsoi. Ting sen alo on ep lom ting on ep piu o ting lon ep kulam o ting lon ef fat, irak. Nasa di usal soi tar ep kubang, di usai soi tari on ap na i mangler so rak ana, u kawas, los pas ap u an. So to baran rop i gat ep wakak ap i gat ep laulau on. Na ona kobot, na on i na ep fakamis na, a nosoi i kanak